<hesitation> nale, balawa biaxa nugu papare <hesitation> iaa ba papare taman, taim iaa ti dokdok tsa iaa ti adi biaxo asising siin <hesitation> nugu mom. Talawa ase xap manman mi gem. Balawa pu totore asuk iaa suk lasi we talawa iaa lasi bia totore asuk so tsa siin nugu tino arara. Sin taim iaa ti dokdok nugu mo ti taxa male nugu mo ti taxa male <hesitation> ti taxa lan house sixk tixa atoa no inaman siin xadi no <hesitation> di tala ngali la alet axau <hesitation> nugu mo ti asaiti iaa sin abia leng iaa ti dokdok tsa. Iaa ti manman lan asising tulo tsa lapula lokobel tile lokobel asising <hesitation> bia ta asising lokobel ti asait wena iaa male mil siin nigim taim male nawe gim se lot gi ga maxis bia no taim na ba suk lelep siin gim. Male talawa iaa ta se asaiti u una mas alongen abia papare una tali siin wam ma num adodo bia uta eses uta sarsar tala asising ulaa sisil balaura adodo namas tigiri manman lan wam. Gati asait wen iaa watala iaa sangali una lolong siin num siin iaa malen num mo ma num mama uta lolong num naga nawe di tulen u di asaiti u ngali sawe una mas lolong. Bala pu xolot mu nawe una lolong. O una amusili xosara sawe dita san ngali una xosara. Bia totore male ngali lolong male asuk so tsa nawe lolong sin num no ma num mama dita asaiti u. Male iaa iaa suk lasi we nawe u lolong amusili num mo o num mama o num yaya tamat o num yaya aina tu papare asaiti u nawe u lolong amusili uba lasi male uba tana tino axau. Male nugu mo ti asaiti iaa watala iaa xap san ngali una lolong tsaxa iaa san ngali una alongmen sawaiia ta asaiti u ngali xosara sa o tulen u una lolong. Balamu pu xolot awe una lolong amuina num tino naba axau. Siin bia taim ti asaiti iaa iaa adi abia papare <noise> iaa ga aturungi siin wan iaa uti gala laa asising siin abia asising lapula tsa siin <hesitation> xobel. O ia til tsoli atia male iaa xa lolong siin nugu mo nugu mama mo nugu <hesitation> lan aia asising atulen <noise> gem ngali sa iaa xa lolong musili mu bia bula awe bia uta lolong una man adamis nangam burusak ngali xosara sa lolong amusili una xosara. Nia totore asuk manman tsa sin iaa. Iaa xa man adamis malen abia xolot asising, iaa xap lan abia asising dokdok tia lokobel iaa sekaa lapala sin <hesitation> asising <hesitation> siin abia tala lapala. Siin komunity o iaa xap atia iaa lasi we iaa xosara axau tsi siin nugu no <hesitation> tinaxa ina asising alet axau tsi nugu no <noise> marks ma sa sin biaxa xolot asising seula. Iaa xa adodomi tsa we nugu mo ti asaiti we iaa na mas lolong man adamis ngali iaa ba adi sawe iaa ta san ngali adi xapatia siin abia assising iaa se pis lapala o iaa gala ararai siin <hesitation> no sangaul magala lua. Aso laa ti sep adi xa xolot bula ngali la asising o iaa ti sela siin biaxa xolot asising adi tinaxa. Siin bia iaa adodo mi tsa abia xan papare ngali iaa nameas lolong mu. Man adamis o xosara sa ngali male ngali iaa ba xalkale axau iaa la ararai abia asising siin abia xolot ase laa iaa se adi nugu tinaxa iaa adi nugu tinaxa iaa taxa siin no met ta lua atul. Iaa taxa siin no met atul o iaa adodomi tsa bia papare siin nugu mo male bia papare papan male una xa lolong ta bia orong atali abia papare vbula we nawe u lolong nu num lalamua or num xalkale naba mamainang. Ararai abia asising atia bia ta sela adi tinaxa iaa taxa no met atul. Mil siin nugu mo ase xap inai ase met <hesitation> bia tase met iaa we se xap iaa se taxa amuina iaa ta alongmen axau tsi iaa ga adi xan totore nugu mo. Bala iaa se xalame siin abala mat kain male xolot iaa sela pupua atala amuina siin nugu mo iaa ta amusili xan papare male iaa namas lolong siiin no sa abia lalamua ngen male iaa. Siin abia talawa male iaa lasi we aso tsa nawe u lolong sin num mo u una man adamis xosara sawe dita san ngali una xosara lolong amusili num adodo namas axau siin abia o ba adi xalkale axau. Adodo axau naba tsap nawe u alolong axau tsi. O amusili sawe asuk axau. Sin bia bula talawa male iaa lasi we bala matkain male papare o asising dita asait taman asising dita adi axau ngali una asaiti o asingen asaiti num no tsie asaiti saia uta male man man mi. Bia dita asising bia dita xalame male dilo xalame lapala bala mat kain male namang dina mas adi ngali axau tsi di tsa ngali axau tsi u tsa ngali no xalkkale naba mamainang. Aso nawe male iaa laasi male nawe u xap amusili abia papare o male bia dita papare agat nawe di cosor pua bia papare una mas amusili amuina. Ta gat mara papan axau papan. Nawe u xap amusili bia uba xap la tsap sinabia xolot axau. Num tino naba tsatsa naba xap laa tsap axau lan ka xolot axau uba xap xalkale axau diba lo mi u diba sali u diba atapasi u mil uba adodo uba we ngali sa iaa ta watala? Ngali sa so iaa tsap waatala. Nawe sa saiti u ngali una mas amusili so atalixa male totore axau siin u bia una adi amusili agat mamainang anaba tsap amil sin abia bia iaa suk <hesitation> putsingi putsingi saxau bula axau buxa ngali <hesitation> nugu mo siin abia. Matkain adodo axau bala iaa gala tsap watala. Biaxa bula totore ina <hesitation> lawin lala pat axa totore bula taman abia. Nawe num mo o num yaya o num mama di atsap ngen abia no papare axap gomsa di ati dise tsiga lan abia tino diga ati sawe naba tsap siin u o diga tali abia male papare. Bia dita tal papare di ati we xal leng o xamara se bala. Biaxa taim num tino naba laalapula sin no matkain mamaiet ina bala balan pula. Bia o una xap male palo o una xap num adodo naba una mas adodomi we axap nugu mo o nugu mama o nugu no yaya diti asaiti we iaa namas til wat o iaa namas watala iaa namas lolong axau. Siin biamu uba xalkale axau sin num tino arara. Amele sin abala no leng male nugu mo tise met nugu mo ti taxa lan house sick o <hesitation> ti asaiti iaa siin abia xan male xan totore ti asaiti iaa bala iaa xap xa <hesitation> adodoli iaa xa adodomi tsa iaa ga asaiti nugu no itsie bia dita xalame lapala iaa we gina watala. Siin bia iaa baa adi no mainang. Aso biaxal diba we ase xap male nugu mo ase met iaa tsa se manman siin nugu tino nugu tino ul. Na ba xap la tsap laka xolot bia <noise> papare naba lo manman tsa siin u num adodo ngali una mas asaiti bia si dita sebula dokdok na saiti di male biaxa bula bia totore axap nugu mu male nawe u alongen iaa bia totore num male asaiti num no tsie nawe uti xap adi abala toore siin num naga o nun mom male iaa xsa lasi we aso. Nawe iaa lolong Male iaa lolong amusili iaa ba xale axau baxap tsiga laka mamaxet tasuk lelep nugu tino naba axau tsa. Bia xolot ina malen nawe u xap til tso mi male xa inaman male una laa lan anua lotu o gaman gomsa una man adanamis alongen ngan totore num mo mi num mama delu asaiti. Bia num adodo naba watwat ngali una mas man adamis ngali num tino naba axau. Bia bula male nawe num biaxa asising sa saitu u tase me biaxa xolot ina ba adodomi tsa. Abia naba male bia marang naba xa manman lan wan u bia axau abia tinalge axau. Tinalnge axau amuina mulina abai mulina abia no marang ara siin num tino tino axau bia u ba ta atsap ngen. Nawe u lolong axau uba adi xarin sinaiie. U ba laa tsap lan uba latsap ngen num ka was axau ngali <hesitation> manglen num no tsie num masix. Bia nawe u xap lolong axau bia naba lelep buxa nawe u xap lolong axau siin num <hesitation> no papare uba atsap ngen xa waas axau. Male tino talawa asuk lelep. Iaa lasi male nawe u lolong o asingen num no tsie siin lolong. Nan num anua diga male dilo lapala taman abala male totore axau naba xap xa tsaxa diba xap tsiga laka mamaxet male paip tsaxa o dibala nun amuina dita alet totore axau male bia nugu pu <hesitation> papare mu ngali arai abala <hesitation> nugu asising siin abala leng. axau o biaxa bula male axau ngali along men iaa siin iaa ti dokdok til tsoli siin iaa ti dokdok talawa iaa tase manman. Iaa taxa amusili xan totore nugu mo iaa se adi nugu no lawin perper ngali taxa iaa tise taxa o iaa gase manman mu bala iaa suk taton we iaa musili abala papare siin bugu mo. Iaa adodomi tsa iaa turungi pan wan iaa o bala iaa ga adi abia no lawin perper ngali taxa. Balawa tsa iaa xap adodo ngali sawe iaa manman mu nanua iaa ga til amusili <noise> nugu no nugu tsie. Male iaa ba mas asaiti siin abala papare iaa lasi male balawa matkain asising axau ngali gitaba asaiti xida no bia di dita dokdok xalame lapala ngali le axau tsi xadino xalkale xadino adodo ngali diba adi xadi xa tinaxa axau tala mil okau amale bia mu uta papare tiaman o nabase xap atala axau.